भरोसा सब्द सुनत ही मोये मन में वह भावना अउत है कि जो सुरक्षित स्थिर और विश्वास की भावनाओं से जुड़ी होत है। यह एक ऐसो एहसास होत है जो हमें दूसरों या चीजों के प्रती पूरी तरह यकीन दिलावत है। कि वह सही होहे चाहे वह इंसान होये वस्तु या विचार होये भरोसा रिश्तों के आधार पर होत है। जो दो लोगों के बीच विश्वास को मजबूत बनौत है यह एक सुरक्षित वातावरण को निर्मम करात है। जहां लोग अपने विचार भावनायें और चिंताओं को बिना डर के सझकर सकत है। भरोसे की भावना अक्सर इमानदारी वफादारी और समझ जुड़ी होत है। जब हम किसी पर भरोसा करात है तो इसका मतलब कि हम उने मानत है। उनकी अच्छाई और इरादों पर विश्वास करात है साथ ही एक भावना और विश्वास का समर्पण के प्रतिय होत है। जो अपने जीवन में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ौत है और हमें कठिनाइयों को सामना करन में शहास प्रदान करात है।